छोम्पुतेर् प्रिन्तेर् मुन्से <hesitation> मारे कमनि मौअ कुतु हस सेन क्सन तन्ग ब जन्ग् जेतिअ चोम्पुतेर् औ मौअ मुन्से त्य्पे कलम्। भ मौअ मुन्से पिच्तुरे चोम्पुतेर् ने प्रए। <hesitation> प्रिन्त् कलम् <hesitation> न ब चोप्य् औ वो होन नगेरे ब प्रिन्तेर् औ कमनि हि। भि मारे कमनि हि हन तन्ग ब जन्ग् प्रिन्तेर् क होन् कलम् न बिऔ पिच्तुरे क। <hesitation> प्रिन्त् कलम् न चोम्पुतेर् ने प्रए। <hesitation> प्रिन्त् कलम् न होरु ब प्रिन्तेर् <hesitation> औ एलेच्त्रिच् सिग्नल्स् चोम्पुतेर् ने <hesitation> प्रए। <hesitation> प्रिन्तेर् ने चोन्त्रोल् बोअर्द् औ तन्ग ब बि चोन्त्रोल् बोअर्द् औ। एलेच्त्रिच् सिग्नल्स् ने प्रए जि भि दे भि कौ इन्तेर्फेरेन्चे कलम्। <hesitation> न ने भि कौ प्रिन्तेर् औ तन्ग हि पगेस् ने भि तरौ पगेस् मुन्से औ। <hesitation> प्रिन्त् कलम् न हि ह ब भि प्रिन्त् कलम् <hesitation> न हि है कमनि क प्रिन्तेर् औ तन्ग हि तोनेर् ब इन्क्। क कमनि मौअ। भय्रोन् और् ब इन्क् क प्रिन्तेर् औ जि। <hesitation> प्रिन्त् कलम् न होरु द बिनि मुतेर् प्रिन्त् बुखोन है।